אפאהר זאכן וועגן טורטל'ס <hesitation> זייער בליט איז קאלט, זיי האבן נישט קיין ציינער, זיי האבן פיר פיס און זייער, זיי האבן אזוי ווי, זיי וואקן זייער זייער שטאט PAUSE, <hesitation> זיי קענען, זיי וואקן זייער שטאט און זיי האבן אזוי ווי א שעל ווי זיי קענען זיך באהאלטן ווען זיי האבן מורא.